Aw, tabi fewo, kinoo, nka lafi fenkoo le la ceeboo. wo kayi. bari a buka few maaboo de. Kaatu nte niŋ na musoo, aniŋ ndiŋolu, kanbaandiŋ fula aniŋ sunkutundiŋo. bari nka i nuuriiri noo weeri senki liitiri dantaŋ. Jaboolu. nka taa le fo senki aa sii kiloo, ňiŋ feŋ meseŋolu daaali nka jamaa baa le taa. too muŋ tuta jee. ka wo niŋ baluo sooneyaata, too muŋ tuta jee to wo be ala le bulu. Ate le ka a dii. Bari nte kini domo la miŋ ye a loŋ ko. a, nke, nŋa naa nka kodoo bondi, nŋa taa nka daajio tuppi amaŋ kuŋ noo nkonoo kono, nbuka wo ke. Nte dalita fo na dindiŋolu faŋolu dalita wo la. Niŋ i maŋ ceeboo tabi, i buka, i buka domoroo, i buka a ke noo. Kinoo fanaŋ, hani soosoo, tuloo te daamiŋ. i buka a domo noo. Niŋ koleyaa keta, koleyaa keta. haani ňiŋ tulu wuleŋo niŋ nŋa saŋ, puru i ye a domo, porobuleemoo loŋ. Dee fuwaa. niŋ koleyaa keta, ňaŋ, netetuo. nŋa tuu nŋa ke haa, fo nbaloo ka faa i ye. Dee fuwaa nka obilisee le ka taa dontoroo la. wolaŋ na jamaa buka kodoo maaboo noo. I la, n lafita baluo la ňaamiŋ. nŋa i dalindi wo le la. waati woo waati nka wo le fo i ye de, bituŋ ali fanaŋ, ali be a kata la le. kaatu nte be daamiŋ. nfanaŋ, nka, nka a tonboŋ tonboŋ ne. Nbe nuŋ ňaamiŋ foloo, aniŋ bii maŋ muluŋ. Wo le ye a tinna ali be a kata la. Nfanaŋ jikoo bi naa ke la ali telu le ti. kaatu nka taa ňaamiŋ duniyaa ka koleyaa wo le ňaama. Wolaŋ na nna musoo. hani a ye a tara butu keta. maafeŋo maŋ soto, a ka feeree ke, fo a be feŋ meseŋolu danmaŋ ne saŋ na a ye i fenke puru a ye ceeboo tabi noo waati woo waati.